میرے کول عام طور تے کئی چابیاں ہن۔ میں اپنے نال مکھ چابیاں رکھدا ہاں۔ گھر دی چابی، ایہ سب توں ضروری چابی ہے۔ میرے گھر دے دروازے نوں کھولن تے بند کرن لئی وڈی جنتی ہے۔ اس بغیر گھر وچ داخل ہونا مشکل ہو جاندا ہے۔ دفتر یا کم دی جگہ جے کوئی جائے تاں اس جگہ دی چابی وی نال رکھنی پہن دی ہے۔ کجھ لوک کار تے شاپ دیاں چابیاں وی نال رکھدے ہن۔ جے میرے کول بائیک ہے تاں اس دی چابیاں وی نال رکھنی پینی ہے۔ الماری چ لوکر دی چابی رکھنی پیندی ہے۔ لوک کئی وار چابی کھو جاندے۔ الماری چ لوکر دی چابی کدے کدے یاد وچ چٹ چ سوال والے لوک تیں چابی وی ہوندی ہے۔